Oddiy sho'rvani tayyorlash judayam oson. Misol uchun, <hesitation> dastlab qozonga yog'ni solib uni qizdirib, keyin go'shtni mayda to'g'rab solamiz va ketidan piyozni solib biroz qizartirib pishiramiz. Undan keyin tabga ko'ra qo'shimcha masalliqlar solsak bo'ladi. Misol uchun, bulg'or qalampiri yoki kartoshka. Hammasi pishganidan keyin ozgina suvni quyamiz va qaynatib qo'yamiz. Shu bilan sho'rvamiz tayyor.